Yau ahsu auw nanae alae heta ual pare au i au ahsu mesa e saire. Tae au a au pia rae helelike lau ela e, u piara uahsu mere sau ane hinte poporon lelewata umauwe, au ahnesa yarewera kasibi, ahsona, utani, hala, ean lau au piarae petu petu lau petu hulane lau nalei. Lau nalei ee lae sae saere epaya uana umanuai tae amehwesi anuhan olanawesi esi uwie ew ulama wehsi e. Tae ulama luma lalei saet muturu olama mariayaha. Au ane opalale luma laleitam auane olama mariyaha, lau eelae. Ehi ehidup lau renalei lima tae. Yau om inanae, inanae olon niluma isakai isakai lau elae. Lau lematae, lematae tae sitane jadi uashumesa ebisa eumulama mulama tam euyatu matatam euya seinamanu bisa taem. Cuma ya manuwai, yauwana yauahetamane, uhashsumesa esakama miti apalawa. Au ashumesa eta e <hesitation> eu ulama tuma silumata em cuma opalale lumalalei mane, yau ahsumesa renalai masyaule, masyaule mesa yaupepe si ahsu renalai. Jadi ahsumesa bisa amru au, bisa uwaru uwanasi taem. Kalu uwaru uwanasi ehare eeteu jadi wana sibisasi baeparantam. Lo mo ahsu mesa esakase jadi ahsu mesa eu siew opali ehanusiw pali siuri hanusi ori. Jadi ahsu mesa, ahsu pa ahson rehu lui marnate.